Navyarwaku kujiji tandala ukjiyo, tandala kwatete neema ja- jamatunda mbalimbali, kwatite mavirwa, kwatite mpuru, mapera, yaani uko yaani kuri naneema jakira jakira aina uko njiyo. Kwahiyo, kwatite naja kwamfano kipindi fulani kwakite michezo mbalimbali mwe- mweneizuka vii yani, mukava kwa mfano, kipindi iko turi vasinga, ndiki ijiji, ndiki nakusire nibwita, mweri wa ramadhani nibwita ndiki yaani nibwita yani, mpaka mwene riminya yaani nashuka nakayi inamona majodoma na nookakayo dalaviwa ni mwamwanyu inamana nihayi waniwerewe mpaka saihi yaani vyauluma, vikashuka fyauvona navo. Au mudonine luji, mwabwita rede, warimile mpaka na murumbi waku wotaha maji ufikire, nakusire warimirye kabisa na muntu vakusre ayi, ayi fulani nolomba ntahe idume rimudu vii wakamseya taha, kwasababu. Yaani bwita yabohire ahu jiyo siwatanga na mishukira na kayi tuku, paka wajohamaka yafikire na saa kumi na moja saa kumi na mbili ya doma ma- magharidi oko njiyo, weno ukumbukira aka yami yani hahaji, charevire jii mpaka saihinji nichaee nitomseya mama au senasu sunasu ntee madumu yaku tuku. Yaani ahu ukiwahile nakusifa utahila na madumu bila kuuya, wokiye indekererya vii, aujo nitaha wise nudoma wise kayi nakusire ware na madumu yani yasanu wajo, wojo ukumbukira kutama jira nchezo vyaibohire vii saa moja, iyo saa moja madumu yasanu. ni- nimuda chee mwene wayire ni mudu che utahirire uverekise mpaka kayi amadamu sayanu mpaka jiyasere nawe wakumbukire. Nakiulo kabisa uchiko wingire, utodoma oko nimvua wise! Nimvua wise hanki wosona, wari na vantu valume ako njio we mpaka saai niche wabaya, yaani auhi nidala viwa wise vii mpaka. ahu yaani saa jingi fana witike idume rimudu vii yangi jubebe matuhu makayi. Basi hii nonji, wotofika oka kayi nakusiya nibwitira wise nkome, mpaka wonoseya yami nichai chakambwite kura navale ivani ilaridi ya- yahandire nini, nini yari ngwliye vii nakayi, ila yasambarire nini, nivowa wise viahujile nakusire nisuwa na suwa manjuma nakusire, kunuwalusika kimoyo moyo womuse mitaa uma. Umama nunu numama umwito kabisa nini, avyala nini kabisa au nimwa mama mavii asingiziwa au nianjokota vinini kulanjire, waluhusika vi maneno yamema kumbe nibwito jaku jakuhandre mwenevya mpaka yakafikire ku- kwanza kuona msimu wa mwanyu, hamuna. Basi nonjiyo yaani.